Ny fomba fiasan'ny chausse-pied raha fahazahoako ananjy anh magnamora kokoa i fidiran'ny ny ongoranao agnatinà kiraro. _x000D_ <hesitation> Alainao i chausse-pied igny anh de ataonao akeo am'vavan'ny kiraro anh de <hesitation> ampidirinao moramora akegny tongoranao, de izy igny anh magnamora kokoa satria raha ohatra hoe teritery kiraro vidianao de i chausse-pied igny no magnampy anao agnatiny.